पास्ता के प्रकार में, जो हम आम तौर पर खाते हैं, उसे मैक्रोनी पास्ता बोलते हैं। इसका वर्गीकरण बहुत सारे प्रकारों में होता है। जैसे सिजवान पास्ता, और अभी मैक्रोनी पास्ता, और एक इटालियन पास्ता भी होता है। अंग्रेजी नाम में इसे 'फुंसी लीली पास्ता' कहा जाता है। और भी पास्ता हैं, जिन्हें हम खाते और बनाते हैं। आम तौर पर, छत्तीसगढ़ में मैक्रोनी पास्ता ही खाया जाता है।